אול חאגה חאצנא נכ'רג'ו אלמאכלא כמלא מן אתלאג'ה ונסדוהא, מןבעד כנסתעמלו אלמא אסק'ון מע שויה ד אלחל ולא אלצאבון וננקיו אלרפוא'ף ואלביבאן מזיאן, מלי כנסאליו כנשפו כלשי וכנרג'עו אלמאכלא לבלאסתהא, בהאד אלטריקא כתבקי אתלאג'ה נקיה ומאפיהאש ריחה חאיבה.